<hesitation> Sẹram mọna yazị man tanlẹ ta ɗị mum mịn yazịn mịn wọrọp, ka waan watu wụlamgụ mịnị ya wụla, mịnị war kaamanị waam yak lọb mịn ya, sịm wọrọp, sị ya lọp pọk ka mẹzị, mọ ya mịn gan ya wụtẹn, wọrọp ga waana, a wamo mam tanlẹm mịnị yazị kanụ mẹz kọrọk, mịnị pịp ga waana, ka ga ka lawọ ka pịp ga lawaị ka wụpụn laụgọ ta wụtẹn yaya, ma watu yaya, lawam wọrọp ka wụpẹ ka wụtẹn kamana, koụ mana nẹ pụɓụt wa nẹ, ka ụpụn yaz sana nam ma ɗịgụụn pọ ma sa ma pịp, a wụtẹn man tanlẹm mọ yazị. Mam tanlẹ ma war kọrọk ma watịnị, kaztọn yawụlị atụ watụ yaan pọnị sa, pịdị ɗarị ka ma da kaba miyẹm ga yịbọk man sịk nị, kama ɗịgkụ wagai,̣ ma wẹz wam ma yak wamọnjaldọ, wamọ wụrọ, nwaam mọn pọngọm mam tanlẹ gan ya tịp takịn, mam tanlẹ wana ịllẹ, yịp waị kọrọk waị yaya, pọn wọrọp adpị, wana ịllẹ par yaịnị, waana pụr yaịnị, wọrọp gan ad ammị, anambẹẹn yaụ rab, on ịwụ ta yaz wa wẹn waa, anambẹẹn gan sa ka wanị wagaị rẹịzọ nẹ tị sụmgụ, ta ɗịmụ mịn tanlẹ, mịngị pari waam sụmwụ ta ɗịmụ mịn tanlẹ mịnịn waịz wa. Yọkọt ga ka wanan kọrọk, ka waam ga waịzị nẹ, kagị waị da mana, mịyẹ watu wa padẹ ka ga waịz nam ka ga ka kwọmịn da kịgọ, ka ɓatụun pọ mana ntam ka ɗụmẹ, nwam man tanlẹ yazị pọn tar mẹn mịnịm mịn tanlẹ, mịn gan nẹ mịn ga wụtẹn yadamgu tạdạ pọn tạdị akọn, mịn gan wẹn wa nam mịnị paịɗaị ta ɗịmụ mịn tanlẹ kọn, mụwaị yaị wagayịm, kak yakkọ wagaị mị kẹɗẹ wa mẹz tọmgọm, anamọlgọ wa mẹz tọmgọm, ka tẹz kaị wa nẹm, mụ nẹ ịkọm ankị ka tẹsịn gaị, ɗịmụ mịn tanlẹ mịn gị ya kwatgwadẹ, ti kị yaz waa kanụ wamọ yaya, kanụ waam mịnị atụ mini paɗetẹ mịn wẹn wa. Dịmụ mịn tanlẹ, mịn gị padị wa wọrọp wụd kọndọ, wẹn waam mọ yaan wamọ artọ, wọrọp wụt adawdọ, wẹn waam mọ yaan waamọ artọ pọn ma nẹ tọlọlọ ụkmọ, ka mẹmẹdọ kị yaz mịnị, mẹnẹ ta yaz mịkọ kam wọrọp, mịn tanlẹ alọb mịn ya ụkmọ. Ka mịn yak ụkmọm mịnị taan nẹr ɗịyọm, a waam wọrọp mam tanlẹ yazị, takịn ɗịyọm ka lalịgịn laliigin tanlẹ mịn gị wụpẹ laụmụ tị kụlọk yaz waam mịnga pẹm ya waajẹ, ka pẹm yaị ga waam sụm pẹmọ lalịnmu nẹ, lịgịn tanlẹ da yayam mọ sụmwụ yaị wọkịwụ, mịyẹm lakiụgịụ mịyẹm mọ par wam sụmwụ anẹ, mọɗange gị wai wa ween wa ma at waam da yaịwụ a mịwụ, ma san kamanam, san kamana imma pụbe lawo ka nunee lawo watauji awam mbeendan wokkun ini nwam tanle gi ya. Mam tanle ɗịzịn ga parwa, waan mammụ mọ ɗoon mannị ya rwadọ pẹị kị manị, pod ɓada tẹbị tebun ɗoonun mannị nwam mam tanlẹ gị ya. Sịm wọrọp sị ịllẹ, ta wọzọnụm wutẹn nẹm, mịnị kastụ yaụlị mịn gị watọ kụmbẹ sụm nam sẹnẹ watụ mịn gan yan saana gan da sị ɗụm par yaụlịm, sị par ɓadam, sịga badsịn kụmjị, sịga yawụljịm kụmjị, waam majị par parsi nẹm, n'waam mam tanlẹ gị yaa, mam tanlẹ wọkụ apẹ wọrọp ga waana, nẹjị ga yaaz wụtẹn yaan gị waana nẹm, waana